حاول تخصيص وقتا حتا لو كان قصيرا جدا لقراءة صفحة او اتنان يوميا يعني فقط عشر دقائق في اليوم تكفيك لتقرأ كما تدير لا تحاول ان تكتر من دلك حتى يكون لك المزيد من الوقت يعني هناك تقدر تزيد وتقرى كتر